أعتقد، إيوه، لأنه كل ما تقدمنا في العمر، كل ما زادت المسؤوليات، كل ما إحتجنا مثلا لمال أكثر وظيفة- وظيفة زيادة، علاقات تكون حساسة أكثر في هذا العمر، كل ما تقدمنا في العمر، الأطفال، إذا كيف كبرو يحتاجون عناية أكثر بحيث إنه الواحد يجلج عليهم أكثر، فأيوه صراحة كل الواحد تقدم في العمر، كل ما زادت الهموم.